Wonsunii won ishin kakart, ak inin mal inin siira buet, siira hinbaleen, ama lila baya siira hinbuun. akasie aka ak inin wotkabam, ama fuuko fa ama woya at kaskaetsunii ak inin haraka kasa hinbuun suniifi akas midaasaati kabaai wonin sun. ak inin siira hinbaleen. woin labiunen garu hiutaal